الولايات المتحدة هي مزيج غني من العادات و القيم و المعتقدات الي تعكس تنوع المجتمع الأمريكي، حيث تلخص بعض الجو - الجوانب الأمريكية مثل التنوع الثقافي، الحركة الفردية، الرياضة، العمل و الطموح، الترفيه، الفنون، الطعام، الأعياد و المناسبات، و ايضا التعليم و الأبتكار.